Bueno äj yomo'i tzye'pa yo'te, aveces sa'pati namtzu namtzukäsy tzye'pa, tzyepa jabon de polvopi'k, jenä tzye'kopujtu'kap, este nyanhpa este anhkojmä ja'ku tya'kpä'u, ja'ku musu tätzä je yo'te, jakutät musu mesa, por que jejtzyeti tätzpa, hay vece ijtuäk ninhkä tätzpa lijeru, hay vece ijtuäk tuj nta tätzpa, pero mas 'yak tätzppä'i lijeru ninhkä'i.